mi nyota, mi don nyota ngafaliji bacci mi nyotai ngafaliji mi hautai sket mi heutai jumpawol. E nyandere to mi jodakeni mi hautai ba- ngafalihon bacci mi hautai ba joyon. To mauɓe ngafali entare e sket mudum mi hautai ba tati tomi wala kugal ngongal mi hautai. Gude bo hanje de ngala bone heje hautuki. Ngafaliyel ngel ma to ngel wala hunde jaaage njage hankon ma mi hautai dukkon entare e nyandere. Ngafalihon ɓacci bo kankon nanema kon ngala bone sosai. Neɗɗo to wala kuugal gongal sai kongal e nyandere ni neɗɗo hautai wada je go'on ko sappo ma neddo wawai hautuki daga fudduki nagi warki nangi muti do. Neɗɗo wawai neɗɗo wawai hauta ba sappon to hambuki gude ma. Gude kam, neddo hombai e don kwali e wudere e dankwali e wudere neɗdo hombai wadai ashirin ma bako Jemma waɗa- neɗɗo hawtuki. Mi ɗon wada saaqa miɗon saqo humnere miɗon wada gafalihon bacci. hunmnere bo e nyandere ni to mi jodake wala ngal ngadaimi mi wadai humnere wonda kumde timmude humnere bacci de pe- magani pewol midon wadade. To ngafali e sket bo a taqaice dai the hautai ngafali entare sket bacci entare saata yaqi da jahilci in entare a satire balde tati to mi jodake mi hoshai ko awa didi ko awa tati be ngari min janga be kosha ko koshata kadibo ko weti min ma min ngada non don ma mida wada dum.